Ah oko tata ni ko kwoulushoshu ni po ipu ko ko layi lin ni osho matu ki ya yimu ko yani wo ase na gboton mene kikyikyo na gboton yimu ko yeneho kase ni ya yoza gyagyakalo wase ni ya yone shi ishi kpiri ni, owoni ishi na nyiso gye aba kamo ka ga wilo koni owi woza neshi lalo gboto mene koni ene kotomene wase ni, ase kamo woni osola ko kpo agegehalo oya kwinyinu biyomi awino wigye oye kamo nyawo kwola ya zoza biyoni oshosha kwini ga zeni owni owase gboto mene owase ni sha kwini oma ishi kpiri aba mo gbotomene gbotomene kpo yeneho gboto mene tou koyemeho, oya shoshi shini agbotomene kpayeneka owni oyimu ko yene eho gboto mene kpanu ala ba ye neneshi owni oke gbo- gboto mene kpoyenaholo ala ba ya moji ya gbimu kiyikala ishi kpiri ala ba shebe kiyikala ya tola. Ishi mwashika aba kada se, aba kadami mo owase ni ya yimu kase ni yimu kase yimu koyeneho biyo ya yimu kiyoh ni, ase gyo ya yimu koyenanu oya shebe kase ya tola ibo ogbimu ko yene howono iyolin ya yishi oya gyanu ya ya oya shonuta waii iyo ko yeneho yisi ya gyanu yatu ase ke ozakoyenanu ya yishi oye mo nayishi da nuho, oubosehila, owoyenehela owase neshi lalo, woni ogyo wase ya tu oga wase meshi, ase ba mo mowo se kowuso, owoshosho kykyikyoni ata, ase ba ta dami ma owase ni ya yimu kasuse ni omo oki ya shoshi shi awase ni ba yimu kayene ka ba ka da wo mu yimu koyeneho, yimu koyeneho, ba moza ni ta gye wiyonu, ogaroshigu shokolalo, danu ana re lalo owoni ofela oye ikweyi ne oyogwu, oza ni oya mani aba ka kweyi ho ni yoma kyanuto oma awasu ni ba kiyika ho ishi nye, ishini nyiso ni awase ni mu ni bakadam mamo oyino nyiso waseni

Nya iyi kwoza kasa lo, wani ofoka nilalo, oya iyi kwoza kase, oya wase ni ya wi kwe oya boza shoshun, oya shoshe ase naka wase ni ya boza ishgi nyerilalo, yoza dyo yoza dyo owase niya gye gohobo, ase na mo anu man. Wokwashi lalo, owoni, oyigye ko kwashi ke, kwere bi watawo la oye tikpo koza abo kaseho ni adawoza ni oga sore ka ko ko ko ko dakeshi kwe oya tikpo kogye kinokpa kayi oya gbabo kashe koyaga, owoni onyiso oya loshu oki ya shoshi dawo oki ya wase meneshi, omata nu wo ishi nanyiso aba ka daha mo, owoni oyingo nyiso yu tikpo ko yinonya kayeshi lo, ka tiyi koyi onya kpeshi lo, owo ni otiyi koyi nonga kpashi olema biyo aginakpa tola, ishi nye so kwekga ga pigana, otikpo ko onya kpeshi ioshi noyigye onya ya kwakpa kpawa so kwikye gebe kase ni dawo eshi ni shini ona kya nuya, kyabo keshi oni leno, owoni oke tikpo konya owe ni shoshi sho nye munyi Owe nase bayimu ni ongu yimuho awo yimuhin alaba bagye gbishi nya alaba sawo kye ikwu wa ya la bize pepa kalo ni, oza ni akadami ni epa mani loshu loshun ishi mwashika nyolo yigye iyikwo iya olamu tatatiriri shimo kadani wakelio kweyi kowi asa ni yipi kotu hin koni akada mo akawuse ni ba wilo, aki kadaha akawusa ni ba iyikwoza kase nilo, kwa emiye piya pu ya angwola, ase gyo yahoza nu kwe oma naha iyahalo koni igyoloni, oni ya sayi damimo, oza nase ba kadami kwe ase ni moni iyoko kpokoha nato, oya shomotu ishi mwashika, iki ma mo oza nase gbo ina takiri gulo shini na piye dede kikpiyehin shami na piye dede, na ka wolamu iya yigye shase na dami nilo kwu na mabo kase lo.